Fomba fikarakara zariday, oh tapatapaha rey, tapatapaha ze hazo, ze ravi-kazo maty rey, alà. Alà rey fa manjary manimba endriky zariday iny. Le laha misy volovolo ao, fa lava volovolo iny la tapatapaha, ahehena ny halavany.